Wor kune ada kab ada ishiane ada yedeni, yedetine amtan mal ishin gudet ada fan dot kabd amtan ilman dubra dirbu nam amtan diran irhijem irr hiijemn dirbum ishia kando midasenifi kabd lafsun won chera jabesini naden ak chole gudiseni nadefi dir wothindar nadent wo ishin sagale nyat dirt hindagar ada ishian ada akanat.